Ko tawe e mi wodi sembe e dole e dow dabbaje fu a tawe sembe e dole dow jamde an nasara gonda taye e do wodi sembe e dole e jande an nasara jande an nasara kanje latiɗe jamanu fu to waru e dafayi kondugo e muɗum. E ɗi nghodi no dabbaji amma hani dabbaji ɗi kulli meɗen kyewke, ngan ko hannde e jango waddata, kanjun woni ko hullitirte.